Lavatriçja është një pajisje që të ndihmon të pastrosh rrobat pa qenë nevoja t'i lash me dorë. Vendosen rrobat e pista brënda, shtohet sapuni, dhe makina i lëviz në ujë për të hequr papastërtitë. Pasi i lan dhe i shpëlan, heq ujin e tepërt me një rrotullim të shpejtë.